افضل كتاب قريته مؤخرا كتاب <hesitation> استمتع بحياتك لمحمد العريفي <hesitation> طبعا ارشحه لغيري ارشحه بقوة قوة جدا جدا يعني. يتكلم عن العلاقات الانسانية كيف تتعامل مع الناس? كيف تتعامل مع الشخص اللي يحبك? كيف تتعاملت مع الشخص اللي يكرهك? كيف تعامل مع اللي الغثة اللي هو يسأل اسئلة ما لها داعي توظفت ما توظفت تزوجت ما تزوجت كيف ترد عليه بدون ما تحرجه وبدون ما تورط نفسك.